Blendanii aki huji midaas, blendan huji gudio isan worigaatiai. won ak juice fa midaafenonii, woat matuunda kabd wonsun fa rigai. amo won hagar ta nyaanoafaanen unum rigai. won gugurdafa chacharekeese rige ama akfeden sun kasabaasai. woriga au wo tuma hiragai woistama tumiet amootu.